Ikumi yo fo mbeleni iisha ngilitegemea, ngive kiongosi ndani ya kijiji choochi lasma ngikolye ngili kiongosi we shiongosa kijiji chi.